Sɛ me ankasa me wɔ ma didieɛbea bi a, nyɛ aduane ma nipa ba hɔ a, na afei bɛbɛtɔ di a, me deɛ wɔ Ghana ha yi deɛ nka mɛbɔ mmɔden a sɛ, ɛyɛ nnuane anka mɛyɛ no wɔ hɔ no nyinaa no bɛyɛ nnuane a ɛyɛ yɛn ankasa y'amammerɛ mu nnuane. Deɛ yɛtaa ɛbɔ ne din ka sɛ ɛyɛ local foods no, ɛno bi ne ne nka mɛyɛ. Sɛ wo hwɛ yɛ man yi a, yɛwɔ ɛyɛ amammerɛ akuo ahoroɔ bebree na ɛwɔ yɛ man yi mu. Ɛno nti mɛbɔ mmɔden sɛ ɛyɛ tribe biara no hɔ nnipa aduane a wɔpɛ no anka mɛyɛ bi wɔ hɔ. Ɛno nti ɛbɛboa ama ɛyɛ nipa biara no, sɛ wo pɛ wo kurom aduane adi a, sɛ wo ba m'adidieɛbea hɔ a wobɛnya bi adi. Ɛno saa no deɛ nka ɛbɛboa ama manya deɛ yɛfrɛ no customers no bebree. Ɛno nti sɛ wo bisa me a, deɛ mɛka ne sɛ, ɛneɛ nka local foods deɛ, nka mɛyɛ bebree wɔ hɔ. Nnuane no bi te sɛ fufuo, banku, Akpele, Dɔkono, Tuozaafi, Aprɛnprɛnsa, Ampesi, saa nnuane ahoroɔ yi pii no ne nka mɛyɛ wɔ hɔ.